समय कहेबाला चिज केतना कम रहैये सबके जीवनमे उ त हमनीके थाहे बाटे। आ समय केतना जरूरी बाटे उ सबके थाह बाटे। तब हमे अपन समय अपन घरपरिवारके संगे बिताएके चाहम न अपन संगहतिया संगे बेसी कहके काहे काहेसे हमर घरपरिवार हमरा बार्का कर्ले बाटे जैसे कि हमनीके घरपरिवार होगेल लइके से हमरा देख्ते आइले बा आ हमरा कुछो चाही त ओकनीके न वथि आइ आगडी। आ बादमे कुछो हमनीके समस्या होइ कुछो दुख होइ त हमनीके संगहतिया आइ तहिया आइ कौनो कौनो संगहतिया आइ लेकिन सब संगहतिया न आइ। आ तहिया कुछो होइ हमनीके त सबसे पहिले हमनीके घरेपरिवार आइ उइहे हमनीके आके पूछी कि कैसन बारे रे कथी होलऊ कथी न होलऊ कथी चाहतउ तोरा उ सब मागी ओहिसे जेतना समय बाटे न त संगहतिया बेसी हमे अपन घरपरिवारके देसकम चाही देके चाहैतारी। त इहे सब बात बा आरो इ समय बा त हमनीके जेतना समय बाटे न त उमेसे नीकालके अपन संगहतियोके देके चाही आ घरोपरिवारके देके चाही लेकिन जौन आब बीच दुगोमेसे हमनीके जौन वथि करेके रही न त हमे घरपरिवारके बेसी अपन महत्व देके चाही। ओकर अपन घरपैरवारके संगे बेसी अपन टाइम चाही उ जौन समय बा उ बिताएके चाही।